والخريطة كانت مرسومة بألوان زاهية وتظهر طريقا لوصل للجزيرة بعيدة، فضولها زاد وقررت تتبع الخريطة جمعت شجاعتها وأستعدت ورجعت بعدين بمساعدة مجموعة من الاصدقاء، بعد رحلة طويلة وصلوا للجزيرة وأكتشفوا كنزا مفقود من زمان مليان بالذهب والأحجار الكريمة، بس الكنز مو كان بس كنوز مادية بل كان في أسرار سحرية تغيرت حياة الجزيرة للأبد.